इंडोनेशिया तो उसा कोहे कि जान पोल <hesitation> हिंदु लोग होचे। ने तो हिंदु लोग घणा होतला पण अविनी होई जान। <hesitation> चाऊथी मट्टो विश्णू भगवाण रो मंदिर मंदिर बंडल रो छे ती घणा बारू। कोहा है अपनांचा कोसा अंग्रेज लोग आवला न गुलाम बनावला चाबी। <hesitation> पोला जापानी लोग भराईला ने तिल्रा काजे काजे। गुलाम बनाई लिया फिर मां जी संगोर्ष कर रिया ने आजाद हो रिया।